གུ་ཙང་པོ་ངག་སྐད་ཆ་རུ་བལྟེ་ཀང་ངག་ལབ་ཏེ་བསམ་དགའ་ཤེས་ཁན་ཕ་སེ་ན་སྡེ་རོང་གི་ངག་ལོ་རང་གི་ཐ་ཁིམ་ན་ལོ་ངག་ལོ་དམ་གཅིག་བོམ་པོ་ནན་འཆང་ཐོངས་ཀྱིས་ཀབ་ལོ་ངག་ལོ་ཕོ་པོ་ནང་དགིས་ངག་ལབ་ཏེ་བསམ་དགའ་ཡི། བལྟེ་རང་གི་དེ་ཐ་དེ་ནན་དེ་དམ་འཛིག་ཏ་ཀྱི་རིང་དུ་ཀུ་ལེགས་བལ་ཏ་དེ་གི་དེག་གྱིས་ལེ་དེ་ཐུང་དེ་སྔགས་ལོ་དང་བསྟེམ་ནང་བ། ཁན་ཕ་སེ་ན་ངག་ལོ་ཡང་འཕུམ་གྱུང་གྱུང་ཇོག་ཕུའི་རེད། འཕུམ་འོད་གི་འདི་འཛིགས་འོ་ཕུམ་ཀྱིས་འཕིན་དགས་བཞག་འགུ་ཤུ་ཀླུ་བར་དུ་འཊང་། བལྟེ་རུ་བེ་དེ་ནི་གི་རུ་ཕ་ིཀྵ་ལེ་རོང་གི་དེ་རིགས་དབང་ལོ་ལབ་ན་བ་མགོ།